gaf tok nam tokkit naden issatin wollin jirtii .intal sunnen ak demu isatii .yaani nadenif demu wom akasitii. Dun <hesitation> intal tant won ishin namsun gafet, atin kun won at anan yet anin vacation cchole dekaa, yaani vacation dansa hamtu dekaaa, anan yetee dub vacation tente essit rawwote ete an gaffete. egian anin vacation tinti gar kwalea sun dekaa Diani beach achisun dekaa.